Më the njëherë çë doje të shkruaje një libër... si po shkon ai ëndërr? E di çë ke shumë ide krijuese dhe mendoj se mund të krijosh diçka vërtet të veçantë. Do të më pëlqente të dija më shumë për planet e tua.